Tawi mbeɗa yiɗi defde ñaamdu yooɗndu, kañum e welndu, mi ƴeewan geɗe keewɗe ceertuɗe belnooje ñaamde, kañum kadi e geɗe jooɗɗe. Mi fawa e dow ñaamde nde.